हमरा सभ जतुरा खाना दाना खाइ पियइ बडहु हमार एक त देहियइ मा बडइ रग्ताइ मा चिताइली नुना क मात्रा ओसने क के हमरा सब दिन साझाअ बेहना तिउन सभ साग निझइ बडहु, दाल बडहु, छौकसहु एते वोते तब त हमरा नुने घल के खेसहु । नुन नुन घल के खैके माअहा हमार देहिय के दुख बिमारी पर्सिय । दुख बिमारी परइ कि माहा कस्के घटौ के तौ नुनवा । नुनवा घटौ के हमार बहुते बरइ बुधी सभ बुधी उपाय सभ बणै ओकरा के कम करा के तहिया जसने हमरा नुनवा खाइ बणहु न इ नुनवा क सटहा हमरा कहसहु सिधे नुना । सिधे नुनवा हैने बगनी हमार देहिया के हैने दुख बिमारी पेरिसइया । ओसने कह के हमरा बेरिया नुन कहसहु । बेरिया नुनवा खैले फेर्के दोसारी नुनवा नहिया हमरा के दुख बिमारी हैने पार्सिया । ओसने क के हमरा <noise> किट क कराहिया फेर्के हमरा तिउना सभ साग सभ निझ के खाइ सकबहु ओकर मा आइरन पवेसइ हसे नुना क ओथिजा नुन कम सभ हसइ । एसने एसने नुना घटावे सके सइ खापी के कमे करे सके सइ ।